Ñy fomba fiasany ñy radara moa aminy ñy fahaizan-draha: -Mandefa feo i. aminy ñy feo ampandefasin-teña ñ'azy ;mampimpoly feo ko'ey. ze feo nireny nalefan-teña añaminy añy afaky ampoliny amin-teña ;manahaky anizay ñy famoriany ñy valiny ñy feo alefan-teña añaminy añy. i koa manam-pahalalà aminy ñy fandikà ñy feo alefa añaminy.